To ruwani dini wi ma civa khin cici, kakhin ghinhyin bakui, ca Umma ghinhyi cuvuna fubu vuluna, ca U’mma wa ndakhi ghi civuna khin cici hyi ndaka Sina waɓa waya, ca U’mma wa bu ghi kwaya ghi baya nu kuɗin ɗi dancu bayakhi nu kurɗina ɗi Lthin ghin ɗi Lthin karɗina, ca U’mma Ca khin ghinshin ɗin ɗinghi wu bini ghani khin ruwanwi, to civun ndaka mbunau, tuna ci ndaka bayawi daga ɗi wuyi ca wali khimahyiyai, hyi ndaka sina ghi wu variya, hyi ndaka Sina ghiwu ndakhiya hyi ndaka Sina ɗin ghi wu ɗi wi waɗi dai ayi ndaka Sinau, ruwani ɗimi ca khin ghinhyin ɓakwi, ghinhyiʒi ga mai Sinau, ɗin gwani civun wa ndaka civau, Sai wa vara khin hyi gyirana, cabu ndaka gyirawi cabu ndaka dagwi, ɗin kwakhyiza, amma wagyi bawa khin cici, to cabundaka gyiwawi ɗin ghi wu ʒiwi ɗin ghi wu ndakhiya, ɗin yan bu wu nda Ummau, sai ca gyirawa.